Pues nari ri liola no na xnaꞌ diikaꞌ pescado frito to kabe ma na beli loi be rilo na wbḻan xgo ben li lli wa ben ḻa wllan wia ḻa na weloi nunca da rralla mati tix wi loi xnaꞌ diikaꞌ wen wei llin wa lei xnaꞌ diikaꞌ wa una won wonga tona gax utana gax tile wa li wo onan bwalen wen kwego tix to bḻa ni bxox wale xnaꞌ diikaꞌ loga ti do listo wa le wnachox xnadika kara to chenla llenna nubat le won wa na nachu xnaꞌ diikaꞌ lled peka lo lled peka we le ti wnagun wa jajadan nida pekali li wa loi wa lagati lawa lawo nigokan anoti no na tu cha tu cha rrene xnaꞌ diika' wchale wani chitan wati wo na beka rrindig de chita le le warro o wanine xwani ne xgogwa.

Na la escuela da jano da la chi wala tu xu naxunla xnaꞌ gonan bellama bellama we xa mole ma mole malliga ni na katillo ma no tarta mana nan llote na ne familia ner per lento karroners tu platilo male chintu rrone mache rekan nchuka mal a lo loi lach er tiempo ma kwasitile bez ta chyiyamte mas lor tiran bez llia lei ret nen xnaꞌ diikaꞌ to mnia made chllia xnaꞌ diikaꞌ waka winexku wenexchu ku dike nex dite ma le we nex xnia xnaꞌ diikaꞌ chirkwilando la um xena xnaꞌ diikaꞌ niaka ka planta lliaka na tika wen rro comida wa lei xnaꞌ diika' matu ta tato mani wen let tena tat tod na to xunla xkwale pues ni toi na comida ma nateka te lo wei wakamole ma lei rene hierba santa male niinaꞌ chunile nita todna nedna bili bili bewka es pescado pues